Mifampitampita fahaizana isan-taranaky biby, piso zao de efa izy sy reniny mampianatra anazy mangadingady fasina na koa mangery izy dia igny koa arahin'ny zanany avy akeo, akoho mandro agnatinà bom-potaka izy mikorompokorompokorompoka akeo, de magnaraka an'igny koa zagnany na de mbola madinika aza de automatique mahay ho azy foagna fa mahita i ataon-dreniny.